﻿إذا خيروني نعيش في مدينة كبيرة و لا في قرية صفيرة، نخير المدينة الكبيرة لاخاطش المدينة يكونو فيها فرص كبيرة تفتح الآفاق، <hesitation> فرص كبيرة سواءا من الخدمة ولا من ناحية القرايا من ناحية أنك تتلاقا بناس من كل ال- <hesitation> الج- الجوانب البلد <hesitation> و لا العالم. فهي تفتح